ഇന്ദോനേസിഅദ ബോജന സമ്സ്കുതി ബാരി ഏദേപു ബാരി। പുര്ലിപുനു സ്പിച്യ് സമ്പ്രദയികവദിപുനു ബസ്മതി। അക്കി, <noise> നരിഏല്, മസലേ, മീനു, ബാരി। മുക്കേ പദര്തല അദിപുഅ ഹൈതു കോരിന്ഗു സതേ। പോക്ക ഗദു ഗദു അപുര ബാരി ഫമോഉസുന്ദു। ഇന്ദോനേസിഅദ <hesitation> സ്പിച്യ് ഫൂദ്। <hesitation> ജാസ്തി ഉസേമല്പേരേ ഹൈതു തേന്ഗു ആധരിത ബോജന। അപുര ജാസി മല്പേരേ പോക്ക രിചേ ഇതേമ്സ് ജാസി। മല്പേരേ പോക്കന്ജനേ നസി കോരിന്ഗു സതേ। <hesitation> രേദന്ഗു ബാരി ഏദേപുനു।